Nyiwa to do vula ha ndiyam, do vurtina kine majum ngam di fofa. dum ndo naftira be kine majum di hosa nyamdu daga leddi be kine majum juddum mai, sai wata nyamdu mai ha hunduko majum. dum do naftira kine majum Bo di efta bikkoi majum be mai ngam ta dabbaaji fere torra dum ha ladde.